الحيوان الأليف المفضل لي، وأفضل القطط، أحب القطط مرة لأنها لطيفة ومستقلة، لكن في نفس الوقت إهي أليفة وتحب الرفجة، تحس أنها تساعد على خلق جو هادي بالبيت.